אה אה אֶלְחַקִיקָה נֻפַּדִּל יְקוּן עַנְדִי קְלָּה דִיַאל אֶלְאָסְדִקָּאא אֶלְמֻקַּרְבִּין לִי קְנַפְהְמוּם וּכַּיְפְהְמוּנִי פִּנְפְס אֶלְוַקְת חֵית מְעַהּוּם וְכַּנְחֵס בְּ אה אה אֶלְרַחָא וְאֶלְצֶדְק אֶלְמַעָרִיף כְּתַּאר כַּיַבְקָאוּ אה ג'יר עֲלַאקַּאת סַטְחִיַּה אה כַן מַכְּנַעְוּנוּש כַּיַעְוּנוּש בְּזַאף דִיַאל אֶלְאוּקָאת אֶסְصְعֻבָּה וּאה כַנְפַדִּל יְקוּן עַנְדִי אֶסְדִקָּאא קְלָאל.